In kabi adamri fehmimani, aow fahamtani khatieni, in masalinogo karnab'alag, in lobia'galag, in semsemg'alag, in malle adamri ashriker feme fehmidagmona, wala ashriker kammona, wala ashriker, yani manatanog kammona <hesitation> yan mafhomtani khatia in ain bagnisin mallela.